ଆପକା ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶାରା ପାଣିପାଗ ଵିଶର୍ଯ ପତିବରୀ ଗୀ। ଇଜିପ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରାତନା ଦେଶାରତେ ଏଠୀ ପିରାମେଡ ବହୁତ ମାତ୍ରା ଦେଖା ଜାଏ। <hesitation> ଏଠୀ ମରୂମୀ, ମରୂମୀ ଅମୁଚାର୍ଯାଦ ଦେଧିସେ। ତେ ଲିଏ ଏଠୀ ପାଣିପାଗ <hesitation> ଗିରିଶ, ଗିରିଶମୋ ଟାଇପ ରହତେ। <hesitation> ସବ ବୋଲେ ଖରା ହୋ ଇଥା ହୈ। ଯହାଁ ହମେଂ ପ୍ରୋସ୍ଟନରୂ ଖାଈ ପାରୂ।